Rɨ ǝrɨkǝ we wɨ lo do yo toolu lǝ <hesitation> dɛŋpǝrǝ ɖeŋpǝrǝ wǝǝ ri rɨtɨrɛ nyii na lɔ nǝ pǝ. wuru nyirɛ nyirɛ lo tuna tɛŋ nǝ tɨnɨ ŋpǝ kɨ ŋ pe yee rɨ ǝrɨkǝ ŋ kɔ wɨ lo do yo toolu rɨ baŋba mɨŋ le we a lɔ ǝ lǝ pǝ wǝǝ wɨ lo do a saŋ rɨ wɨ le esee tututu mɨŋ a lɔ ǝ lǝ pǝ ekini le pe yee nyimumuirɛ rɨ ɗɨkǝ sa wǝǝ a láa nyɩŋ wɨ eci wɨ le ze rɨ lo oŋuŋkǝ wǝ́ kpɛŋ ke pe yee wɨ we wɨ lo do oko sukuu baŋba wɨ lo do eci we alɔ lǝ pǝ baŋba ke pe yee wɨ wɨ lo do kǝ́ o lo ko sukuu a la lɛ kam we ala lɔ ǝ lǝ pǝǝ wǝǝ ǝ lɨŋ yee wɨ a kpa eyi a ka tɔɔ rɨ pʊpwa ŋ wɨ wɨ lóo ku oturu a la pa ka a la lɔ a la ka kpa e le ke eleke kpii rɨ fuŋ wɨ lo koonu lǝ ǝ lɨŋ te ci wǝǝ e leh yee rɨ ǝrɨkǝ wɨ mɨŋ a la nya o lo toolu Ǝrɨkǝ <hesitation> tuwe worokoe no ku lǝ̈ e pe yee baŋba wǝǝ, <hesitation> ya na tɛŋ rɨ lǝ dɛŋbǝrǝ mo lo tururɨ baŋba wǝǝ oturu o lo vo rɨ lǝ̈ ǝrɨkǝ we ǝ lǝ pǝ e pe yee wǝǝ a mɨ sɑn rɨ wɨ tututututu ŋ tǝǝ a cɛkɛlɛ e kpii ǝ fɨfɨisa o ko ǝ pǝ anyɩ wǝǝ a láa saŋ rɨ wɨ le ese wɨ lóo ku anyɩŋ lä vɔɖǝ lǝ pǝ lɨŋ poŋ lǝ̈ ǝ ŋ taa ǝ ŋ taa yɩrɩ rɨ enyipǝ lǝ kpǝŋ we o lo do eyee wǝǝ wɨ lo do e yee rɨ wǝ oko kɨnyɩŋkǝ wɨ lóo ru rɨ lǝ̈ dɛŋpǝrǝ ka ala tɛŋ ǝ lǝ pǝ ǝ lǝ fɨ.